ba hanbu'a ba sire boni ba tua mibin baro bɛrɛ'o bɛrɛ'o ra ba'a bianɛ ba bɛrɛ he'a ma tete ba tua mibin a dɛrɛma as a sin-san ba dɛrɛma to'a ma tete oyi diara me toba dɛrɛma han dɛrɛma nɛ mi ba ɲubwe mu mubɛ'a bebian uwe han dia han dia han dia mirobe bawe we ba'i tani bawe tɛni oro mana poma a mina dia oro biesi lo uma'ara we a tɛra mi dɛrɛme a mina han mi ɲu dia